لأ انا ما <hesitation> عنديش الغرام بتاع نزرع حدائق، والا عندي نباتات، والا ورود، يعنى نحب خاصة في فصل الربيع -أي إنسان يعني يحب- <hesitation> أي إنسان يحب بالطبيعة يشوف الورود، يحب يشوف النباتات، أما مشي مغرومة، وما نعملش الحاجة هذيك الحق يعني ما عملتهاش، وما جربتهاش ممكن ممكن في المستقبل.